آ- سوج ہنّا اسکہ کہ سیاست اٹ کہ مخلوق ہراکہ ویلاک بریرہ یا ہراکہ اِرا گل مریرہ، اِراگروپ مریرہ یا اِرا تنظیم مریرہ۔ یا کہ نی دہن پا کہ اسہ قومس مریک ایلو سیڈ ان ایلو قوم مریک۔ داڑے دا سیاست کیرہ۔ تو دا قوماک اوار زند یا تینا ہراکہ ویلاک او، ہرا تینا گُرجاک او یا ارا تینا مسخت اےاو پورا کننگ نا کوشست ئے کیرہ۔ تو ہنداتا نیام ئٹی بھازا ویلاک ودی مریرہ۔ اچھا ویل وختس کہ ودی مس تواوویل ہنا ایسری امرمریک۔ تواوویلا ئنا ایسری ئے ہنداوڑ بھازجوان وڑٹ مریک کہ ہڑتوما سیڈ ان ہڑتوما کُنڈان آ- کہ مخلوق تینے پد شاغہ۔ او انت کیر؟ کمپرومائز کیر۔ دا وڑ کیر کہ نن ہُرن اسہ ویل ئس بسک دہنکہ اِرا آ- اسہ ڈیھ ئسے ٹے اِرا گروپ مسر یا اِرا قوم اسرہ۔ ارا قوم ئٹے اسہ ویل دا مس کہ داسا دا ڈغارناچُھنڈ۔ داڈغارناچھنڈ اے پاننگ اے ننا خلق ئنابشخ ئس اے او دا پاننگ اے ننا خلق ئنا بشخ ئس اے۔ داڑے داسا انت اسہ جھگڑہس بش مس۔ دا جھگڑہ نا ایسری امرمریکک۔ تو ہڑتوماک تینے داسا زوراورسرپند مننگ او۔ او ہڑتوماک ہندا پاننگ او کہ ڈغارنا چُھنڈ، اے پاننگ اے کنا بشخ اے، دا پاننگ اے کنا بشخ اے۔ تو نن ہراکہ سیاست نا میدان اے، ہراکہ سیاست مننگ اے۔ اوتو سیاسی حوالہ ٹے نن دادے بھاز جوانی ئٹےاو بغیرس جھگڑہ غن نن دانا ایسری ئے کننگ کینہ۔ دانا ایسری ہندا وڑ مننگ کیک کہ اے پاننگ اے دا بشخ کنا ڈغار ئٹے اودام پاننگ اے دا بشخ دا چھنڈ ڈغارنا چھنڈ کنا بشخ ئٹی اے۔ داسا دا ہڑتوماک اسہ جاگہ غا داتے تُولفوئی تمک۔ تولفنگ آن پد داتے دا باورکرو-فوئی- داکرفوئی تمک کہ نی ہم تینے پدی مچہ کر، اے ہم تینے پدی کے۔ کہ ہُرن کہ دا واقعی ڈغارنا چُھنڈ دنْااے۔ ولدا نا داڑے نن اسہ ایلو تُن کمک دہن کینہ کہ نن ایدے ہچ برہِچ برنزور سرپند مفنک او داہم پاپن کہ نہ نی ا- ئے- دا ڈغار نا چُھنڈ ئکن ہچس کننگ کپیسہ دا کنا اے۔ داوڑ داجھگڑہ مریک دا ایسر مفک۔ ایسری ہنّا مریک تُولنک نن کمپرومائز کین۔ امر؟ کہ ای پاوہ چلو ہُرنہ بھئی ا- نی پاسہ کنا اے نی ہم تینا۔ برک ئے- ئے- تینا منطق ئے دلیل ئے پیش کہ ای پاوہ کنا اے ای ہم تیناہتیوہ کاغذاک ئے ت- کت- کتھونی متونیک ئے ہتیوہ ہُرنہ دیرنا اے۔ دادے پارہ سیاست نامیدان ئٹے ویلات آ ایسری۔ بلوچستان نا ڈغارآ نن ہُرنک سیاست ہرا کہ ویلاک او اوفتے ٹے بھاز شیفی بڑزی بسنے۔ اگہ نن ا- آ- خان آف قلاتست آ دیہاڑے ہُرنک اوڑے ہم بھاز شیفی بُڑزیک بسنے او بلوچ قوم نا تینا دیہاڑئٹی دا گڑا بھاز آسانی اٹ ملک کہ دافک تین پتین کمکی کمک کتن- تین پتین سیوت متنوس۔ دافتے ٹے سنت و سیوت متنے۔ ہندا سوب ان اوفک بھاز تین پتین نا جنگاتے ٹے اختہ مسنو۔ اگہ نن رند ولاشارناجنگ ئے ہُرن ہرا سی سالہ ؤ اسہ سی سال کہ اسہ جنگ ئس چلینگہِ تو بندغ تینٹ اندازہ خلنگ کیکک کہ او جنگ ئٹے ہخس نقصان مسنے۔ اوڑے دا جنگ ئنا مننگ نا بھلا سوب ہم ہندا اسکہ کہ او تین پتین کمک کتوس۔ اواسہ ایلوڑتُن ہیت و گپ کتوس، تُولتوس، کمپرومائز کتوس ہندا سوب ان دا بھلو جنگ ئس چِکّاسو۔ داڑن بیدس ہم پین کیئی قِصغاک بلوچ دیہاڑ ئٹے اینو نوشتہ اوہرا کہ اسہ بھلو نسخان ئسے نا سوب جوڑ مسنو۔ ہندا وڑ اگہ نن م- بلوچستان نا ہراکہ پاکستان ان جوڑ مننگ ان مُست ئنا حکومت اس، حکمراناک اسرہ۔ او خان آف قلاتاک اسو- خان اف قلات اسّکہ۔ ا- ہمو وخت آ کہ بلوچستان نا حکمران قلات نا بادشاہک مسنو۔ قلات نا تخت آ ہرا بندغ بسنے او بادشاہ مسنے۔ تو او ہمو ا-ا- ہراکہ اینو نا قلات خاہوت نا بندغاک او، ہموفتا پیرہ غاک مسنو۔ تو اوڑے ننے اسہ پین گڑاس دام نظر بریک کہ کہ اوفتے ٹی ہم تین پتینی نا جھیڑہ غاک مسنو۔ انت ئنا زیا؟ واک و اختیار نا زیا۔ کُڑسی نا زیا۔ ہراکہ اوفتا جند ئنا کرسی اے، ہرا کہ اوفتے تننگاسُس کہ حکمرانی نا دہنکہ نن ہُرنہ آغا محمود اوہم ہندا حکمرانی نا زیا تینا ایلو ایلمتے تو جھگڑا کرینے۔ ہندا وڑ ئتے اوڑان مُست ا-ا-ا- خان آف قلات محبت خان ہرا تینا۔ ہندا حکمرانی نا کُرسی ئے دوئی کننگ کن پین پیشن نا حکمرانات آ کمک ئے دُوئی کرے او تینا اِیلم ئے پدی بِٹے۔ دا انتس اس؟ دا اسہ ہندن پا کہ تینے نزور کننگ نا اسہ سوبس اس۔ امر نزور کریر تینے؟ نزور ہنّا وڑ کریرک کہ تینا، تین پتین ہندا واک و اختیار نا زیا جنگ کریر، اسہ ایلو ئے پدی بٹیر، اسہ ایلو ئے بند کریر۔ دہنکہ خان خدائیداد خان آ-ا- تینا خلق ان بدر مس، پیشن مس ہِنا، پین شارتے ٹے او ہندا سوب آن، او تینا ایلمت آ دُوتے ان۔ داکان بیدس داسا نا وخت ئٹے ہم ہُرن کہ اینو ہخس سیاست نا میدان ئٹے شیف بُڑزیک او، چِک و تاڑاک او۔ مخلوقاک او، گروپاک او، ہچ اسہ سیاسیئو گل ئس ارے تو اینو سیاسیئا گل اودے منّپکک او ہندن ہر اسٹ یتنے زوراور سرپند مریکک۔ ہر اسٹ نا ذہن ئٹے، خیال ئٹے ہندا ہیت ارے کہ دا ملک ئٹے کل آن زیات باسکاک کنا او۔ کنا ملک ئنا پارٹی نا باسکاک کل آن زیادہ او۔ تو ہندا وڑ ئٹے تو ایلو ولّا باسکاک ئے، ایلو گلّاک ئے، گروپاک ئے او ہچ سرپند مفکک۔ توہنُّن اگہ ویل ئس ودی مس تو او ہندا سرپند مریک۔ کہ ای کھٹِوہ تہِ۔ ای اوڑتُن ہیت کپرہ۔ اوڑتُن- اوڑان ای صلاح و سوج کپرہ اَو او آ- ایلو گل ئنا بندغاک ئے باسکاک ئے ہچ سد-سہ- سمجھپکک۔ او اوفتے تو تُولنگ کن ہم تیار افک۔ تو داڑے ہمو ویل ایسر مفک بلکہ پین گیشن چیڑگِن مریکک۔ ولدا دانا ایسری بھاز مشکل مریکک۔ ہچ دادے ایسر کننگ کن ولدا بندغاک گُڑا بھاز اُرے آ بھاز نسخان ان پد شاید بلا- وخت اوفتے مچٹ عقل ایتک۔ عقل تا مچت جاگہ غا بریک۔ گُڑا اوفتے مچہ سوچ بریک کہ اوفک نن اوہمو کہ گل ئے، ہمو تنظیم ئے، ہمو گروپ ئے ہچس سمجھتون اینو دا کل ویلاک ننے پلویڑ کرینوتو کاش کہ اول دے ان نن اوڑ تو تُول- ہیت و گپ کرینہ، تُوسُنہ، او نن اودے گڑاس سرپند مسنہ کہ نن چائسنہ کہ یار او ہم اسہ تنظیم ئسے ای ہم اریٹ تو نن اسہ ایلوڑتو ہیت گپ ئٹے تینا ویلات ئے ایسری کرینہ، تو اینو ننے داخس نسخان ارفوئی متوکہ۔ ہنداد ئے پارہ کہ سیاست ئٹے، ہیت و گپ ئٹے ویلات ئے ایسر کننگ۔ اسہ ایلو سرپند مننگ او اسہ ایلوئے تینے آن شیف ہچ بر پو مفہ، انتئے کہ بندغ بندغ مرے یا۔ گروپ مرے یا کہ تنظیم مرے ہرا وخت آ کہ اوایلوفتے پینت ئے شیف سمجھا، شیف خلک یا نزور سمجھا تا یا اوفتے اسہ ویل ئسے کن ہچو طبقہس سمجھتو یا اوفتے اوفتا زیا تینے زوراور سمجھا تو دہن چا او بھاز بھلو ویل ئس بھاز بھلو نسخان ئس تین کن جوڑ کننگ او۔ ولدا بروکا وخت ئٹے اوفتے ہمونسخان ئے مون تروئی تمکک۔ دہن مون تِروئی تمک کہ ہمو نسخان اینو اگہ ہمو بندغاک نزور او، ہمو بندغات آ ہمو گروپ نا باسکاک کم او، آ- اگہ اوفتے نی اینوہچ سرپند مفیسہ تو بروکا وخت ئٹےہمو تنظیم تین کن باسک جوڑکیک۔ تینے زوراورجوڑ کیک، تینے سوگو کیکک گڑا ولدا بروکا وخت ئکن نے بھلو ویل ئس جوڑمریک، نے کن کاٹم خڷ ئس جوڑ مریک۔ انتئے کہ نی اینو اودے شیف سمجھاس، نزور سمجھاس تو بروکا وخت ولدا اونا دُو آ کائک۔ دا وخت ئس اے۔ دا وخت کس ئکہ سلپک۔ اینو اگر اسٹ کمزور اے تو بروکا وخت ئٹے م- پز- زوراور مریک۔ اگہ اینو کس زوراور اے تو بروکا وٹے نزور مریک۔ بلوچستان نا حالت آ اگر نن نظرس شاغن۔ تو ننے اینو خنِنہ کہ نن ہچ وڑ تُ- تُولتنُن ہیت و گپ کتّنُن۔ اینو دا پورا ملک ئٹے بلوچستان اسہ ویل ئس اے، اسہ فریشانی ئس اے، اسہ مخلوق کن ہندن سمجھہ خُلیس ئس اے کہ یار دادے نن امر ایسرکین۔ دادے اگر اول دے ان نن دا پارینہ کہ بلوچستان نا بھاتیِتے تُن ہیت و گپ کین۔ اوتا انت ویلاک او۔ اوفتا انت پریشانیک او۔ تو گڑا شاید اینو نا دے بلوچستان نا حالت دہن متوکہ۔ ننا سیاستداناک ملک ئنا کہ ہمو پاکستان ہرادے چل- پاکستان ئے چلیفنگ او۔ او چائہہ ہرا سیاستداناک مریر۔ اوفک بلوچستان نا مخلوق ئے بلوچستان نا بھاتیت ئے ہچ سمجھتوس او پاریرک دا ہچ کننگ کپسہ۔ اوفتے کن پین ویل، سختی ودی کریرک، بلوچستان نا مخلوق بھاز ہُرا، ہیت و گپ کننگ نا کوشست ئے کرے ولے بھلاک ہراکہ اسرہ بُڑزئنا مخلوق ہرا، واک و اختیار ہرافتا دُو آ اسکہ، ہرافتے ملک ئنا راہشون سمجھارہ اوفک دا بندغاک ئے ہچ سمجھتوسہ۔ تو ہندا بندغاک ہندن ہُرار ہچس مننگ اف۔ اوتا ویلات ئے ایسری مننگ اف۔ اوفتاے زندئنا آسراتی دُوئی مننگ اف، اوفتے روزگار ملنگ افک۔ اوفتے دا ملک ئٹے اسہ جوانو زندئس تدیفنگ نا ہچو موقعس دُوئی بننگ افک، اوفتے عزت ملنگ افک، اوفتا ہراحقاک او، اوفتا ہرا ڈغار ئٹ او زند تدیفنگ اوہمو ڈغار نا ہراکہ خدانا تِروکا ہراکہ گِڑاک او، اوفک اوفتے ملنگ افس او ہندا وڑئٹے تو اوفا زہن ہندا ذہن ئٹے تا سوچ بسک کہ دا کہ ملک ئٹے سیاست کننگ اوہرا راہشوناک او۔ اوفک داتا انتئے ایسری ئے کپسہ۔ تو ہندا وڑ بلوچستان نا حالت دہن خراب مسک۔ اینو نا حالت سر مسک۔ اینو نا حالت داڑے سر مسک۔ اینو کس بلوچستان ئے، ہخس بندغ بریرہ، بھلو بھلو سیاستدان بریرہ لیکن اوفتم با خٹ اے، اوفک ہم پاننگ او کہ بلوچستان نا مسلہ ئے نن حل کننگ کپنہ۔ مسلہ نا ایسری نن تو مننگ کپک۔ تو داڑان کہ او ہمو وختاتے آ، ہرا وخت آ کہ بلوچستان نا مخلوق نزور اسکہ، مخلوق تینا توارے بُڑزا کریکہ۔ او تینا توارے سر کننگ نا کوشش کریکہ ملک ئنا راہشونات آ تینا توار سر کننگ نا کوشس ئے کرے۔ لیکن ہمو بندغاک اوفتا توارات ئے ہموڑے چُپ کرفیرک۔ اوفتے ہموڑے خا-ب- پاریر کہ نُم چُپ تُولبو، ویلات آ ایسری ولے ویلات آ ایسری متوک۔ ولا حالت ہندن آستہ آستہ، مدان مدانا حالت خراب مرسا کرے۔ حالت ہندن خراب مسک کہ ہُرار داسا ننا دُو ان ہم۔ اینو بلوچستان نا حال داڑے مر۔ تو ننا پاننگ نا، کنا پاننگ نا مسخت داداے کہ سیاست ئٹے ہیت و گپ مرے۔ تین پتین کمک کیر۔ تُول- ا- تُولِر ویلات آ ایسری آ تُولِر، سوچِر، ہُرِر اراواوَڑ مریک او کسس نزور سمجھپس، کسس شیف سمجھپس۔ داوڑئٹے نن تینا ویلات ئے ایسری کینہ۔ دا سیاست سرسہب مریک۔ دا سیاست مونی کائک۔ دا سیاست اسہ ملک ئسے ن شونداری نا سوب مریک او ملک ہندا وڑئے شون ہلیکک۔ ملک ہچ بر داوڑئے شون ہلپک کہ نی کس ئے ہچ سمجھپہ۔ اودے ولدا نی ہموڑے دبائف تہِ، اودے ہموڑےنی خڷک، نی ہموڑے اودے لٹھ ایتہِ ولدا اودے پا نی توار خلپہ۔ داوڑ امرمریکک۔ ہرا سیاست مرے ہمو سیاستاتے ٹے دا گڑا ئے ہُروئی تمک کہ کہ اراڑے بندغس یا گروپس نزور اے، ہراوڑ ارے، اونا نی ویل ئے پو مر، تُوڷک، کمک کر، کمپرومائز کرگڑا ویلاک ئے ایسر مریک۔ داوڑ سیاست کامیاب ہم مریک، سرسہب ہم مریک، مونی کائک اومخلوق ئے شون ایتک۔